Amaxan tgakgaman tux anani makgast xkgosnunkan "este" <hesitation> spin spin xlakan i ux xan tsama takgaman xwani makgast i xkgamanankan ama laktsumujan xtakgamanani xtalhawa liwat, pero unoxa lakgawachan pus xtakgosnun xlakan manixa xtakgosnun, ex tala tsamalhi i litatsekgni xtala este wanikan tu kalhtitkan tiet antsa xa xta kgamanan i, winon ti chi kilhtsuku no ama pokgalhtawakga pus tsuku, tala takgamanani li- li pelota tsuku takgamanani tsuku takgo takgosnan haber ti tlakg kgosnan ti lhala kgosnan utsamalhi xtakgamanankan talhawa pero alhi kilhtamaku pus talakgpalitilha, chincho lakamanan pus takgosnan i talikgamanan pelota, itali kgamanan i xputlaukan tu wanikan bicicleta e takgosnun antsa iuxan tsama. Xtakgamankan xhuani xtakgamankan xhuani pero talakgpalipa tiempo talakgpali ama kilhtamaku i tsukulhi ta- ta- talhawaxi xtamakxtumitkan i lu takgamanants no kawawi chinsa akgtimi akgtimi tamaxtimit lhalh tsaman chastim sino que li chalhuwats no takgamanan ta- talhawa limaxtumit tin tlakgtse kgamanani aman pelota i a tamputu laki na katsikan na talakgsin ti- ti katsini i ti lha katsini wanikan xla amalhi competencia xla futbol, uxa wanikan amalhi ti tatamakxtimi akgatunu tatamaxtimit talhawa xtamaxtimitkan laki na talakgtsin chiwani na takgamanan, pero jalu takgamananpara tsama lakamanan sino que chin talakgpalitilhama tiempo chincho tu lu talkgamanamana chincho lakamanan lhalh ta taxtu xchikan sino que xchikantstakgamanan pero tsatsa tsamalhi ta lekgamanan i celular, xlipax tu talakgtsin na talhawakutun utsats tsama antsatsa tsama ta kgamanan lhalh takgalhi xtakgamankan takgalhi xtakamankan ti takgamanan pero lha la lakgapas. Porque tsa akgtim juego videojuego antsats takgamanan lhal- lhal tuanan tamaxtimit sino que chastimi ti kgamanan, pero tsamal lekgamanan tu tsaku ta tu tsaku wilhi amalhi tu wanikan nuevas tecnologías u amalhi tali xlekgamankan talimaxtuy ama lakgawachan lhalh talakgmakgan xlekgamankan chik- chik takgosnun chixtaan atsalhi para jantse campo xtaan takgosnun xtaan tatlawan xipaxsan tsama talakgmakgamana porque utsamali tu talakgtsin antsats lu takgamanankutun.